اكثر موقف ظريف شفته موقف مظحك فيه مرة كنا في العمل طبعا كانت صديقتي واقفة تكلم مع المدير وفي زميلي اخذ الكرسي طبعا اخذه بدون ما يقصد يعني اخذه عشان عشان يحطوا لزبون جاي يبغى يتكلم معاه. هو ما كان عارف انه صديقتي ما انتبهت. لما خلصت كلامي على المدير قعدت وسجطت على الارض.